Jadi panganon na paling jop roa nami a ima daging ni lombu, aso jop roa nami mangan daging ni lombu soalna daging ni lombu on na parjolo gok protein na na padua lolot mambaen butong iba na aso godang argana soalna sannari arga ni lombu ma na godangan oni dot cara mamasakna pe biasona giot nami angkon na lombu lombu na i iris tipis i do dagingna baru di tutung dung i tutung tokinnai bisa i pangan sampe maratus ratus gram baru abis i <hesitation> aso godang arga nai gara gara biasona mam proses na inda ipas jadi lumayan lambat harana i paboku do jolo daging nai dung i pa boku daging nai baru i potong tipis tipis baru i baen bumbuna i apus ma tu ginjang nai baru di tutung di ginjang banggar na milas. Jadi argana i so godang gara gara kan na parjolo nangkin ma godang arga ni daging nai oni inda bisa ipangan satiop ari arana pala-pala do ipangan satiop ari inda be sanggup iba manabusi na sakali mangan soalna bisa saratus ribu kaluar epeng niba mangan nai oni di laen muse ntong caritona anggo-anggo daging on, o inda gok marjagalna di son jadi angkon na sasakali do bisa ipangan anggo sering sering do di pangan inda tolap iba mambayarna.